Eh pe-o sòlito quande vaggo à travaggiâ me pòrto un libbro da leze ma se gh'ò se no gh'ò coæ de leze eh me sento l'araddio e me piaxe a muxica scì scì.